Yáa wɛɛlɩ lo ru rɨ akɛɛpɨ we Worokoyǝ ŋ no co wǝ Mɨŋ bɔɔrǝ la anɛŋbǝ mɨŋ tɨŋtǝǝ la anɛŋbǝ. Worokoe lo co akɛɛpɨ we pɨ ponu Paape arɛɛbǝ pɨ lée kpii lǝ vurǝ. Epɨ we pɨ lée kpii lǝ vurǝ rɨ bɔɔrǝ pɨ kamɨ jaŋtayǝ. pɔlɔpɔlɔyǝ, kapɩlatɔɛ, kɨpɔɔkǝ faŋyǝ mɨ wɨpɔɔkpǝ we wɨ lée yee akpaŋnyanyayǝ Kǝ́ yóo kuŋ nyɩɩ la gbɛŋɖǝ, kɨto wǝ́ pɨ ri rɨ akɛɛpǝ pɨ lóo suu, nóo suu vurǝ wǝ. Jaŋtaa lóo koru alɔ nyiyǝ kɨ ŋ wo ŋwu., Kɨto yóo suu ŋwɨ. Ketekɨreyǝ ŋwɨ ŋkpɛ láa lɔ nyɩmaasɩɩ Kɨto lóo co vurǝ lóo suu ŋwu, kɨpɔɔkǝ kɨ lée sie nyii kɨ ŋ nya gbɛŋɖǝ kɨto nóo suu kɨ Akɛɛpǝ we rɨ tɨŋtǝǝ yɨǝ kpii vurǝ, pɨŋ kpɛ pɨ tɨ pɨ kamɨ epɨ we pɨ lóo roonu mɨ akpaŋnyanya, fáŋyǝ, lóo roonu. Ponu ya lǝ̌ yáa yaalɨ ŋwɨ paape wɔɔ, mɨŋ lóo leh yee akpaŋnyanyaa, oturu wɨ lɨŋ kaamɨ lóo suu ŋwɨ. Cɩkɛɛyǝ lǝ̌ yáa yaalɨ ŋwʊ, paape vǝ́ le yi leh yee akpaŋnyanyaa, oturu wɨ lǝ́ǝ pǝ mɨ rɔɔrɔɔ kɨto nóo suu ŋwu otukpɨlo mɨŋ le fii nyarɨpirǝ, vǝ́ lo roŋ lǝ̈ wɔɔ, wɨ lɨŋ poŋ aɖɛ a láa nya gbɛŋɖǝ kɨto nóo suu cɩkɛɛyǝ Akɛɛpǝ pɨ tɨ pɨ kpii rɨ bɔɔrǝ, pɨ lóo co vurǝ pɨ lée yee nyii la rɔɔrɔɔ Arɛɛbǝ wǝ́ yóo pwo ketekere, rɛɛyǝ wǝ́ yóo pwo jekeeteerǝ Yóo pwo rɛɛ pɔlɔpɔlɔɛ ŋpɨ akɛɛpǝ sa wǝrʊʊkpǝ pɨ láa lɔ nyɩmaasɩyǝ pɨ lóo roonu wǝ́ pɨ lóo koru awʊ nyii kɨ pɨ wo ŋwʊ.